<hesitation> Gn'hevitro kaloa amy lafiny raiky da azo tratrary ame sy misy e fijaliany e fahasambaragne satria natao oe fahasambaragne amin'hevitro da e fahaizanao mionona amgne fiainanao dikanizany refa ainao mionona ame fienana ame zavamisy ame fiainanao sambatry anao zay.